Lu tempu nta la Spagna cancia assai tra li differenti regiuni, ma di solitu è piacevuli e cu lu suli. Nta lu Sud, comu nta l’Andalusia, lu clima è caudu assai e siccu. Nta lu Nord, comu la Galizia, lu tempu è chiù friscu e umidu cu pioggi cuntinui. Madrid havi stati caudi e nverni friddi.